<hesitation> nakufire amatu, habwensonga amaiso ago nogarora bwe ga, tinsobora kukora emirimu, tinsobora kurora, tinsobora kukoraki baitu amatu bwegakufa, aho oli asoka kwijja nankora sign.